أصل الكون موظوع كبير ومعقد لكن في نظريات علمية زي الإنفجار العظيم اللي تقول إن الكون بدأ من نقطة صغيرة وتوسع. برظو في ناس يؤمنون إن الكون مخلوق بإرادة إلهية. بالنسبة لي أعتقد إن المهم هو إننا نحاول نفهم الكون ونتأمل في عظمته سواء كان من منظور علمي أو ديني كل شخص حسب معتقداته.